Yayemonde kavi vaera ko mbaeti aikua se keti güira kirei ta yayemonde kavi vaera tenonde ñamaeta jaeko opita kavi pa yandeve kua temimonde yande kirei yave yamonde jokua mbae erei mbaeti mako opita kavi yande yave jareko añetete jaeramo yaesakua ñanoi kua yave temimonde yave jae ikavi yamonde ipuere vaera ikavi ue yande erei jaereta jeita yandeve